Karoo maaɗa kaa so tawii o tunnunɗo a waylan hen ndiyam, ngattaa hen omo njiggiraa. Janɗe maa so jiggir ɗe muuɗum. Walla jonkaa- coccirteeɗe nokku ɗee. Ɗun woni leydi ɗee. Karoo kaa, soccagol walla lootagol. <hesitation>